Ikhi owe well egbe emema mumeh yor wor stu igereke idami my sister igereje idamie ekerio meh oregbe mume yor wor ira bikho kho oghena ora mati khokho nitse ekerio meh yameh ikha ki owe reh eregbia meh qua aro youri wa ror oki re egbe mumeyameh okiregegbi afam yameh iyonr whom oghena wemoi enakpo uragimeh danena iwerori and ugie mor ugie mor okpamo ogbot your wor okpa moboyor wor emo nitsi eke riomeh ikhakiowere eregbia meh quaror yowi aror iyor kai oghe na ukhokhoyameh okiregbemumeh norkuarewor okiri emor nor kira amosinor bet oraki regbemumeh orakirokpemina okirokpemi yameh nirekpemo oghena yorwe meh or oruemeh et akanyanitsori yameh your wor the way nor revare aboni st oni uwanitori rah ojah irajor oghena Ireme khi orainati gbakakha owerenio yame lokiri iwa a mira khuero lokiri ekpemi khueoro lokiri ekpemi yame yowo yelagwo lima mola orghu dura kuome oto abi khaare khaiwo ole mon loze ebi dola ero khu kpoidogui borgara idologui obo ogo bo oluru ro yame keri despite mene owo iyamuami me lon matu bia aigbe khume yowo okhueme soso li ole mi loru yame <hesitation> bikho ro wo oghena ora mati kpa mie obo loze ikha ghuwre ere ere gbai me moi oughbe lolo emo rekhu eme iyoghena hoghe giemie resori uduli son oyo to mare mie udu sosi oyo' oto udu ai ofulo a laci Ele emina gugugara gara leyoi aig ha echi wora eyoto okhagherere mie emoi labi no kiri <hesitation> ogjena itso lamie kre mieokuegbeyo ale kpo aikeai aigbe khume yame ikha kuo fwere eregbia okiki ogie ogie yame ogheni nama iheine itse enena raa uwele limie lere lire khuani iyo ekhu chi wore ko aigheoghegne mie irese aigbe mie ighaghe chi wore abi ranye ireceh kha ye kha ya ila alikho za gbare <hesitation> hegbeme itsese gbeme waazu ighere mie iyere saila renishe aimin aka kha lo fue ofhena oghena oike seso yame ikha khogwere me mie inigwo me ra eva limo aigbe whueme lokira aime oregbe khueme soso ikhadola rukghiere okecigbe khiere yame ikhadolo lo aro ghuirana Okha dela roghoghekiri egbe khueme <hesitation> oudo aro ghei lugwo lo oghena a anie okie aigbe oghena a mie okie aigbe khueme iyo ofhe na huge kpara obo yime <hesitation> ore mete lira line matidahira laira khian okpogo eli itsi laigwo yovoo aga lo moi oghene neleui, <hesitation> mene owo oghene hore efa na iyo o ghene ghe rafu yame miere dalona that's ougbe lhuume li itse me li itse me hie yere oluwere re oyasai me okiri emai ghe me udu itse re iwhai kere ola omie mor ore ame ore ghe me ore kpa mo obo ore itso orare yanie yai eli guere oghena oghena gbakakha uso uni aihhere iyse luemo y mie uru yame ghe ru owewe yame liemie khi